Xɨari ri tepɨkateʼayexeiyani ʼaana, hipátɨ mepɨtehatɨtɨmaiya ri ʼipaɨ, waʼaátɨ pɨreuyewexime ri takiekari, paɨ xepɨkaʼaneni hiikɨ tɨɨrí xemunúnuiwa, xetenayexeiyani. Paɨ xeikɨ́a.

Neʼiwá xɨka kanetsiʼutahɨawé yɨkɨ pɨrekaʼerietɨyaní, peyukaheiwerietɨyaní waʼatɨ, ʼimatɨrieka putaʼiyarixieni. Paɨ xeikɨ́a.

Méripai kiekátaari mepuyuwiparimekai yumamákɨ, eh, ʼariké ke ri tiwipaame puheekɨ́arixɨ, eh. Paɨ xeikɨ́a.

Méripai kiekátaari kiekaritsíe pai mepɨteʼaxɨxɨawiwakai, wahuyé pukuhapanekai ʼaana mɨɨkɨ puuxúri mewaruhapatɨ muuwa pai mepɨtehayutɨkiriwákai, yukémarite, yuʼunáte muuwa pai mepɨtehatɨkɨkai. Paɨ xeikɨ́a.

Ne teiwari kémarieya pɨkanetsinake, ne neweeruxiteta nepuyewe ʼipaɨ, mɨɨkɨ paʼexaxani, teiwari kémarieya pɨkanetsinake, mɨɨkɨ waʼaátɨ pahete. Paɨ xeikɨ́a.

Ne maatɨari nehewiitɨkieka nunuutsiyari tiyútɨkɨɨme nepuxei, ʼaana ke nepanutiyá, ʼaxa nepɨtiutiʼeri, ʼimaatɨrieka neputíma. Paɨ xeikɨ́a.

Ne nekémarite ya nepɨranakapiine kiekaritsie nemuyeika ʼeena, ʼaixɨ neuʼanétɨ maana nepɨtiʼuuximayáka. Paɨ xeikɨ́a.

Ne ri newari pɨnetsiʼukukwine, kauka ri neneʼukiratsi, ya ri netineuʼerie, ʼukiratsi tɨtɨ ri nenehɨkɨ. Paɨ xeikɨ́a.

Maatɨari tiyutɨkɨmetsíe nemanutiya nepanútawai ʼimaatɨrieka nepekahayamɨkatɨya. Paɨ xeikɨ́a.

Taame tataakwá maana tepɨtehetiʼɨɨxa, tawaɨkawa muuwa tepayetei muuwa, maana ʼaxeikɨ́a tepɨtehetiʼɨɨxa. Paɨ xeikɨ́a.

Teerɨka xɨka rakeeni ʼaixɨ pɨkamayá, putaweni, putihayani, putaximɨanaxɨani naitɨ, mɨpaɨ puyɨní. Paɨ xeikɨ́a.

Neniwé pɨtiutakwinixi, puʼuayemarie, maana waɨká nerapitɨ́ nepatɨa, ʼuayéte tepɨteʼutinanai. Paɨ xeikɨ́a.

Ne heiwa muuwa nepetaʼaxe mɨrewaʼitɨtsie muuwa nemekahɨkatsie tukaari. Paɨ xeikɨ́a.

Ne maatɨari neputíwaikakai pakɨi netaweewíeme, ʼaana pumawekai waikari. Paɨ xeikɨ́a.

Ne heiwa huyetá neʼumietɨ puxutsie neʼanakaítɨ, neʼanakaweka neputáʼatsierie. Paɨ xeikɨ́a.

Ne tsepá teiwaritɨ́a nemuyeika neniukikɨ nepɨtikuxata neʼiwaáma wahamatɨa, yaxeikɨ́a nepɨtiuxaxatá. Paɨ xeikɨ́a.

Ne teiwari kémarieya pɨnetsinake, xɨka nereuʼuuximayátamieni nepenakatɨkɨ. Paɨ xeikɨ́a.

Wixárika ʼuuximayátsika kuwaunétɨ naitsarie pɨkuyeika, ˀayumieme ya tepɨyɨa. Paɨ xeikɨ́a.

Ne netataatsi niukieya nepaʼeriwa, ke mɨnetixaxatɨwákai, ke mɨtiyaxikitɨre, neunetakitɨaka maana nepuka. Paɨ xeikɨ́a.

Xɨka meʼuʼaxɨáni nekie waɨká meʼietɨ tukaari memɨnetsihanukahɨwiriwani, ya mepɨkateʼie waikɨ. Paɨ xeikɨ́a.

Ne nunuutsiyari nepɨtiukwaiximekai mɨtiumawekaitsie ʼunakɨ, kuukurikɨ, muumekɨ, ya nepɨtiukwaiximekai. Paɨ xeikɨ́a.

Ne teiwari kwikarieya pɨnetsinake mɨneiwa, mɨɨkɨ kwi nepeneiwe heiwa. Paɨ xeikɨ́a.

Méripai kiekátaari kexiu mepuweewíximekai matatsíe ʼiyetɨɨxɨme, maana ta ri ʼarueratsie memikáyetsakai ʼemɨreuteteerenikɨ. Paɨ xeikɨ́a.

Ya pɨtiyɨane maana ʼanutaɨye mepetaʼaxe tumiini meheuyehɨatɨ́, ʼuuximayátsika, waɨká memɨyuparewiekakɨ. Paɨ xeikɨ́a.

Ne mawiiwe nepuxei ʼixɨarari teweewietɨ maana putatɨa, ʼaitsie peuha, maana pakáwe. Paɨ xeikɨ́a.

Ne neʼiyaari ʼaixɨ pɨʼane taʼiwaáma memɨteʼuuximayá, mɨɨkɨ mepɨteʼakumaté takiekari ke mɨtiuʼane, waɨká mepɨtepareewie. Paɨ xeikɨ́a.

Méripai kiekátaari mepɨteʼukwaiximeékai waɨkawa mɨtixuawe mɨtitiyɨyɨɨra, hiikɨ ri paɨ pɨkatiʼane, teiwari tiutaʼatɨaku maana kwiniya puxuawe.

Ne heiwa ʼuuximayátsika nepukaxei neˀutaʼinieríeka ʼitsaanarikɨ, maana ʼeetsiwa wakuruuxi nepuʼɨitɨ́arie, paɨ nepɨtiuʼiiwaxɨ. Paɨ xeikɨ́a.

Ne heiwa teiwaritɨa nepɨkahanuyeiwé muuwa, memuyeʼɨnetsie muuwa tewamaxi muuwa, nepɨmié ke ke pauka nemeuyeimɨkɨni, nepɨmaarimie. Paɨ xeikɨá.

Ne heiwa tewi pɨrepi nepiini kename netipitɨani haitɨ, pɨtiukɨyɨ ri, rapiitɨ patɨa ri mɨɨkɨ, tawaarí hawaikɨ nepɨkaheixei ri, paɨ xeikɨ́a, maana puyeʼatɨya.

Ne nemɨnunuutsitɨkaitsíe pɨnetsinakekai nemɨkɨʼeneni, nemɨwataneni, kwinie pɨnerakanakekai, mɨpaɨ.

Méripai kiekátaari tixaɨtɨ mepɨkateyuwiiríekai, kauka reuyewekái tɨtɨ, hiikɨ ke ri kwi mepayuwiiriewawe. Paɨ xeikɨ́a.

Ne méripai netekainanetɨ wipíkɨ tɨɨkɨ́xi nepɨwaraʼinɨatáxɨ, ʼaana ke ri nepɨtiukwai. Paɨ xeikɨ́a.

Taame takie tahuyé pukuhapane ʼukwieyátɨ, ʼuhɨriyatɨ, ʼaxa tiuʼanétɨ. Mɨpaɨ xeikɨ́a.

Takie mɨrawɨtɨka takɨxeéme, taha, waɨríyarika teteuʼiiwatɨkaitɨ tepɨtetakutuaya. Paɨ xeikɨ́a.

Ne neteukaríma nepɨwaruxei ʼemepɨteuteeríxɨ, ʼaana kwiniya pumawekai hiikɨ ri kwiniya kwinie pɨtiʼane, waɨká mepeuyewautse. Paɨ xeikɨ́a.

Ne heiwa ʼikwai netiukwaka titsiname neputihaya, nepɨtiutakwinixɨ, mɨixa neputihui. Paɨ xeikɨ́a.

Ne pɨnetsinake memɨyukwitɨwe memanayeneika tukaari nemakahɨkatsie, ʼaana nepɨwakuxexeiyá. Paɨ xeikɨ́a.

Xiimeri pai tɨ memɨtekaweewieni hamuitsite, tuuka ri memɨtewamini yuʼiwaáma ʼaana. Mɨpaɨ xeikɨ́a.

Méripai kiekátaari waɨká mepukaʼetsákai, mɨɨkɨ mepɨteyutuiríekai, mepɨteyupatsiríekai, ʼaana méripai tɨ kiekátaari.

Tapaapáma meteuʼiiwatɨkaitɨ teewa manayekɨkatɨ mɨɨkɨ mepɨtatemikwakai, takémari mepɨtenanekai, paɨ mepɨtatepareewíekai. Paɨ xeikɨ́a.

Ne méripaitɨ mieme xaweeri pɨnetsinake, hiikɨ mieme ri muxuawe ne mɨɨkɨ pɨkanetsinake. Paɨ xeikɨ́a.

Ne xariu neʼuʼeniéka, naime pɨtikuxata, mɨɨkɨ pɨnetsiʼunakixɨ ne, hiikɨ tepɨtemaarie. Paɨ xeikɨ́a.

Méripai kiekátaari kwiemuxa mepɨtiʼuayákai, kɨmaana mepuyuwiparɨmekai, paɨ mepɨteʼuhukai. Mɨpaɨ xeikɨ́a.

Ne kwachalalá nepɨyeʼe neʼixɨɨriyame, takie kwinie pɨreʼane, muuwa pexuawe. Mɨpaɨ xeikɨ́a.

Ne waɨkawa mɨrewatuiyatsíe muuwa nepɨtitínawekai kaaruúte, ʼunáte, muuwa xeikɨ́a nepɨrayetɨkɨkai. Paɨ xeikɨ́a.

Xɨka teerɨka rakeeni méripai tɨ mepuyuʼuayemáximekai sábilakɨ, ʼáxuxikɨ, kɨmaana mepanayexɨrɨwekai. Paɨ xeikɨ́a.

Ne heiwa nekutsiira nepeuyéhɨa nemayanetɨ, netiʼuuximayátɨ, kwinie nereiyehɨatɨ́. Paɨ xeikɨ́a.

Ne nekie nemetaʼaxetsie ʼikú paapayari nepetikwáʼa, mɨɨkɨ pɨwaɨriya, ʼaixɨ pɨrekaʼerietɨyaní. Paɨ xeikɨ́a.

Ne méripai tɨ newaakana ʼakahanieku kauxai neʼuweiyatɨ nepekáwe. Paɨ xeikɨ́a.

Takémarite temɨtetinawetsie waɨká tepitixɨxɨtɨwa taʼikwaitsie, maana waɨká pɨtixɨriwe. Paɨ xeikɨ́a.

Ne nemukaʼuuxípiwetsie tukaarikɨ maana nepɨtiutiʼuuximayáta, nepɨtiutitsaatsawe tsikɨri, xupureeru nepɨtiutitsaatsawe. Paɨ xeikɨ́a.

Ne mawiiwetsie neʼanutiyerɨka heiwa nepanutawai, ʼaxa pumayare, putahayani, pumaxikɨrieni, ʼaxa pumayare. Paɨ xeikɨ́a.

Ne méripai tɨ teiwarikɨ nepɨkaniuwékai, ʼariké ke tiyuʼɨ́kitɨwaame nuaku, ʼaana ke nepɨretima. Paɨ xeikɨ́a.

Ne nemaama nekémarite pɨnetitiweewíriwa, netiweewíriekaku mɨɨkɨ nepɨranakatɨkɨ, ne nepɨkatitiweewiwa. Mɨpaɨ xeikɨ́a.

Ne heiwa tumiini waɨká nepukɨʼɨi xeimetseeri netiʼuuximayátɨ, waɨká nepenuʼɨi. Paɨ xeikɨ́a.

Ne heiwa neʼikwai pukumaaweríxɨ ʼaixɨ katiuwiiyeku, nepɨkaʼukaʼe, mɨixa nepɨyehaakamɨnekai. Paɨ xeikɨ́a.

Ne heiwa xiira kwi nepaweewiwe, neʼaitɨ́arietɨ, mɨɨkɨ kɨmaana nepɨtinepareewie, ʼɨparíte netiweewíetɨ. Paɨ xeikɨ́a.

Ne netiʼuuximayátɨ, netiweewíetɨ tumiini nepanuʼɨwe waɨkawa. Paɨ xeikɨ́a.

Méripai kiekátaari mepɨteweewiekai xakɨrɨ́te, xaaríte, mɨpaɨ mepɨteyupareewíekai, paɨ mepɨteyuríekai. Paɨ xeikɨ́a.

Ne muuwa Chapala nepetaʼaxe, muuwa nepɨretituayá, muuwa pɨnetsinake waɨkawa. Paɨ xeikɨ́a.

Méripai kiekátaari ʼikú mepuʼuutárɨmekai meʼitiʼuayemawatɨ naxíkɨ, paɨ xeikɨ́a, paɨ mepɨteʼuhukai.

Taʼiwaáma memɨteupareewi kiekaritsie yaxeikɨ́a memɨteʼuniuka, taʼiyaari ʼaixɨ pɨʼane naitsarie kiekari mukumanetsie, mɨpaɨ.

Heiwa ʼikwai meuyewekátsie, tanaitɨ tepɨtekaweewíeni, tanaitɨ tepɨtekwaní tetakuxeɨrieme. Paɨ xeikɨ́a.

ʼUuximayátsika teheuwautɨkaitɨ́ kiekaritsie tepuʼuuwa, takie tɨtɨ tepɨkaʼukuʼeʼeiriwa. Mɨpaɨ xeikɨ́a.

Ne heiwa kwi nepaʼatsierie ʼeena kiekaritsíe neʼuyeikátɨ wahepaɨ nemɨkaʼaanekɨ, xɨari ˀayumieme. Paɨ xeikɨ́a.

Ne heiwa netinetaʼɨ́kitɨanike nepɨkaʼuyɨwekaxɨa, wahepaɨ nepɨyɨnikekai ʼipaɨ, tiʼɨ́kitaame nepayanikekai. Paɨ xeikɨ́a.

Takie teʼɨ́kitaamete meʼuʼaxɨaku hura tepɨyaxíxɨ, ˀayumieme hura tepɨtei.

Tɨɨrí memɨteʼɨ́kitɨarie peuyewetsé waɨkawa yukiekari memɨpareewienikɨ ʼuxaʼáwaarie. Mɨpaɨ xeikɨ́a.

Takiekari tepɨkaʼukuʼeʼeiriwani tɨtɨ, teewa temeuʼuuwa xɨari tepanuaxɨani tɨtɨ waɨkawa.

Méripai tɨ paɨ tepɨkaʼánenekai tepɨkateuʼutɨkatei, hiikɨ ri ya mepɨʼánene teemari, mepɨteuʼutɨká, mɨɨkɨ ʼaixɨ pɨkaʼaane. Paɨ xeikɨ́a.

Ne heiwa paɨ pɨnetiuyuri, netumiini nepeuyéwiwi neʼienetɨ waɨkawa. Paɨ xeikɨ́a.

Ne méripai tɨ ku neʼuxeiyaka neputíma mɨtiyukewekɨ, mɨtiyumiekamekɨ. Paɨ xeikɨ́a.

Ne heiwa newatanetɨ nemunewiite mɨixa nepɨkatinemayɨiriewiekai, ya neʼanétɨ maana nepukatei. Paɨ xeikɨ́a.

Taame heiwa tapiini pɨtiunawárie teʼumawekaku, tekateheutauniekaku, tapiini, takutsiirate, tapiiníte. Paɨ xeikɨ́a.

Xukuuri maʼɨ mɨɨkɨ kaakaɨyarita pɨranutuayá mɨɨkɨ tahetsíe mieme, tukaari mɨɨkɨ kuwaunétɨ mɨɨkɨ paɨ pɨtitewá mɨɨkɨ, paɨ pɨ'ayumieme. Paɨ xeikɨ́a.

Ne kaakai pɨnetsinake meutuiya, mɨɨkɨ takie ʼaxa mɨtiuʼanetsie mɨɨkɨ ʼepɨreuteteere. Paɨ xeikɨ́a.

Méripai kiekátaari tuutú mepukanɨnɨawákai, mɨɨkɨ mepɨxatakai hikuri huteikɨ pai tɨ mieme, mɨɨkɨ mɨpaɨ panuyɨnekai. Paɨ xeikɨ́a.

Méripai tɨ xapuuni pumawekai, mepuyuʼeekwarɨmekai tsinakarikɨ, mɨɨkɨkɨ pɨtiyeikakai, paɨ mepɨteʼuyuʼeekwarɨmekai. Mɨpaɨ xeikɨ́a.

Ne méripai tɨ nepɨwaruʼuayemaximekai, xɨka ʼuhakwitani ʼuxukikɨ, hayéwaxi xawaarikɨ, mɨɨkɨ nepɨwaranuʼitɨwakai. Paɨ xeikɨ́a.

Méripai kiekátaari ʼaixɨ mepɨteʼuhukai, ʼaana tepɨtaʼiwatákai, hiikɨ ri paɨ mepɨkateʼuhu, mɨpaɨ ri tepɨkayɨa hiikɨ. Paɨ xeikɨ́a.

Ne kiekaritsie nenuaka heiwa neputiʼiyaarixi, maana waɨkawa mɨtixuawe, ranataxiikɨriwatɨkaitɨ maana, ʼaxa nepɨtiutiʼeri. Paɨ xeikɨ́a.

Ne heiwa nepɨtiutakwinixɨ ʼeena nenuaka, nemuʼú netsiʼukukwítɨ, neʼuhakwitatɨ, neuneʼuayemaka ke ri ʼaana, ʼuxuki neʼanuʼieka, eh, xiete nɨkame, ya netiuneʼuayemaka ke ri mɨɨkɨ nepanayewe. Paɨ xeikɨ́a.

Ne kename nekiekari nekarepareewie neʼiwaáma paɨ mepɨnetekumamateke, 'ayumieme muuwa nepɨkahekaʼuxa. Paɨ xeikɨ́a.

Méripai kiekátaari yuxakɨrɨ́te mepuhauxinarɨmekai hakɨ xeikɨ́a ʼixuurikikɨ meteʼanukutɨminatɨ, paɨ mepɨteʼuhukai. Paɨ xeikɨ́a.

Ne heiwa yeuta neʼumietɨ tuixúri newaranukunakeka neputíma, nepɨkaratɨmaiyawe. Mɨpaɨ xeikɨ́a.

Ne neʼiwaáma mexɨkaʼuʼaxɨáni nemeunetemaawíeka, waʼikwai nemɨtiweewíeka nemɨtiwaminikɨ. Paɨ xeikɨ́a.

Ne tseruraxi nepɨtemawie, waɨkawa maana pɨrayemie ʼɨ́kitsikakɨ, haimieme kwi, maana tepɨtakɨʼɨɨwiya maana, teyunaitɨ maana tepɨkaneniere. Paɨ xeikɨ́a.

Ne heiwa teewa nexɨkaʼutanɨʼarieni xiimeri muhaɨtɨnitsie ʼaana nepɨkaheuyeimɨkɨni, pɨkanetsinakekai. Paɨ xeikɨ́a.

Ne netitaʼiiwame, tumiini waɨká neʼaʼiiwame, nepɨyemie nemɨkehewamarietsíe, kɨmaana nepɨyemie. Mɨpaɨ xeikɨ́a.

Ne pɨnetsinake pani, tsuiraáxi muume ʼanakatetɨ, wai tiuʼɨnetɨkaitɨ́, mɨɨkɨ ne nepɨkwáʼa. Paɨ xeikɨ́a.

Ne teiwari kwikarieya pɨkanetsinake, kwinie niukikɨ memikuxata mɨɨkɨ, nemuʼú pɨnetsiʼutakukwine mɨɨkɨ, ʼaixɨ nepɨkarekaʼerietɨyeika. Paɨ xeikɨ́a.